اللغه الام لوالدى واجدادى هى اللغه العربيه لان اجدادى منذ القدم و منذ عصر الفراعنه وهم يتحدثون اللغه العربيه فاللغه العربيه هى من اجمل اللغات التى ممكن على الشخص ان يتعلمها وان يتحدث بها فهى لغة الشعوب جميع الشعوب تفهم اللغة العربيه ويجدوها سهله فى التعلم اللغة العربيه هى لغة جميلة جدا و سهلة التعلم